Enfili awalinkilka oor dowka koni, tanigoni ukitanni dawira dawir khalsa, Ingergon gigadafi inukitanni mingali wida? Kin hakimi yani drigat haralat jittatana, tani goni jalo nasika koni, in jalotani mingalati? Inger yani tawazongalati oi tanikon farja kogorodagon geni farj khalis kogoredagon, asi enfili zatoi jita tani dawira gasikera, enfilikoni jagati khalsera gorkajagi enjagati tanidan goni zekie khalsa enfili inirbrali bas yani.